بشكل عام يمكن الحياة تصير أكثر تعقيد مع التقدم في العمر، يعني مع -مر- مرور الوقت تتزايد المسؤوليات سواء أن كانت عائلية، أو مهنية، يعني يصير هناك عندك تحديات جديدة، لكن بنفس الوقت كل تجربة تعلمك دروس تخليك أكثر -نجض- نضج ،وقدرة على التعامل مع هالموقف يعني فالمسألة تعتمد على كيف تنظر للأمور ، وتتعامل معها.